التاريخ حاجة مهمة برشا على خاطر انت باش تفهم الحاضر لازمك تفهم الماضي بش تفهم كل بلاد علاش في بلاصتهم بش تفهم الثقافة كيفاش بش تفهم انت شعبك كيفاش لازمك تقرا تاريخو و زادا عندك تتعلم من اخطاء الشعوب اللي فاتو باش متعملش الاخطاء في المستقبل و تعزز الوعي متاعك معناها بالثقافة اللي انت فيها